ओवेन् इसिलि उस्को बनि जनेके जन्तु तेम्पेरतुरे लगे जन्तु बोस्तु बोनयसे। हेतु जन्तु तेम्पेरतुरे लगे हेतु उस्कोइ मने सेलेच्त् कोइलो सेलेच्त् कोइलो जन्तु जन्तु बोस्तु तु असे हेतु भित्रो थुमै दि तेम्पेरतुरे तु सेलेच्त् कोइलो जने। जन्तु हेअतिन्ग् एलेमेन्त् थेके ओवेन् ओद् हेतु हेअत् कोरे जन्तु तेम्पेरतुरे लगे हेतु तेम्पेरतुरे लगे जये जने हेअत् कोरे जन्तु। थेर्मोस्तत् थेके हेतु मोनितोर् कोरे जन्तु जोदि बेसि हेअत् होगेसो जन्तु ओफ्फ् होज् जये भित्रो होत् गरम् हव प्रोदुचे होज्। जनेके इसिलि फूद् तु चूक् होज् जये जन्तु खन तु चूक् होज् उलएनु कोरे इसिलि चूकिन्ग् चूक् होज् जये जन्तु ओवेन् होत्।